Oyi ro oma dɛmu, oyi va Egipti, ba keretiɛnra tuan minbin baro lɛ kɔpte, ba a nii nɛ ba pan we lemi nuwɛnu le sɛti zanvie, donke bie wo be ne keretiɛn yamu danh, mun minba se. Din taradisiɔn so minbase pan.